Mainly ley bicicle when you want change it you turn it upside down you loosen ley tyre la get ley problem and put ley new one the but before putting ley new one the la chain la on it ley tyre la a helping to turn it so you gatto remove ley chain you takor ley chain and put ley new tyre back tie a back before you put ley chain the then a fix.